Maro aloha ny lokon'ny maso. Eo ho eo amin'ny folo aloha laha tsy mahay manisa satsia ao ny fotsy, ny marron marron zay ataontsika hoe chocolat, ny mangamanga, gny maitsomaitso, ny jaune jauny, regny moa presque am'mason'ny biby ny jaune jaune regny alantsika ohatsy ny liona, ny tabalaky, marobe zany e.